di̱ ki wu duwe wu ma kuwe, mu ku nakam. mu ku swatu kub swatutu a su muntu yinu ya mu kuwe a lo sulte a fi nubu ki̱ mur namu di̱ ki ka wulle name nubu ki̱ yondu a fiko nan fi nu ma kumiye ne. ng ti yikaiyu balam balam mi dan nga we nayu we a fiko ng ti yi mi nwe ka din man kun bu we yu ng ti yi ma mankun we mu ng ti yamu kuwu a fiko yinu yinu ye ma kuwe wu, bayiti̱ri we yi duyi we tuwe amma wu ma kuwe a la chi kwan nge nan nakwa. ng kuwe a lo sulte.